El son delas olas delos maris pa megu sonin vagacionis, cona pas i la tranquileza. El son delas olas es comu una melodía natural que te hazi de sentil atalantau i en almonía cona naturaleza. Me recuerda delas prayas i las costas, ondi el mari s'atopa cona tierra, i ala sensación de libertá i destancia que se sienti quandu s'está cerca del océanu. El son delas olas es comu el bálsamu pal alma, te hazi de sentil que tou va a estal bien i que la vida sigui el su cussu natural. Yo só de secanu peru a ca añu m'escapu unus diínas.